أنا بفضل استكشاف المحيط أكثر من الفضاء، المحيط مليان أسرار وكائنات غريبة وكل جزء فيه يحكي قصة البيئة البحرية حيوية وتحتاج اكتشاف، أما الفضاء فهو مثير بس بعده بعيد وصعب الوصول له المحيط أقرب إلنا ودايمًا فيه إشي جديد نتعلمه وتجارب الغوص واستكشاف الأعماق تحسّسك بعالم مختلف وهذا شي جميل جدًا يعني.